भोत सारा खांडो छिन जु भोत सिंपल वोन जन दाल चावल चिन सब्जी रवोटी चिन हमे कड़ी चावल चिन राजमा चावल चिन और इडली डोसा भी छिन यू भोत सिंपल ची और येते सब लोग पसंद करदा खांड और यु भोत टेस्टी ची अर बच्चा बुडिया सब लोग पसंद करके खांदा।